अगर आपते भौत आसान भाषा मां समझण कि डिजिटल कैमरा कमण्यें काम करद, यो बिल्कुल तनि काम करद जन आपो मोबाइलो कैमरा काम करद। आप मोबाइल ते चार्ज करदन, डिजिटल कैमरा ते भी चार्ज कन पड़द। अगर आप मोबाइल ते फोटो खींचणों ते बटण दबौंदन तनि डिजिटल कैमरा मां भी बटण दबौण पड़दन। आप मोबाइले फोटो ते प्रिंट छिन चैंणा आपते तेका, त आप के प्रिंटर वला मूं जाला तेमू बे प्रिंट निकालला। डिजिटल कैमरा मां भी यो ही सेम चीज ह्वोंदि। यनी काम करद डिजिटल कैमरा भि।